दु हाजार उन्नाइसके बात बाटे जहिया कोविद नाइन्टीन चाही कोरोना भाईरस कहके भाईरस आएल रहे । उ भाईरस देशमे अलक न त पूरा देशके तहस नहस कर्देलक । भूखमरी ल्यादेलक देशमे, देशमे न पूरा देश संसार भरमे भूखमरी सब ल्यादेले रहे उ भाईरस एतना खतरनाक रहे । आ जाहिया इ भाईरस अलक न सब कुछो बन्द होगेल रहे। स्कूल, कॉलेज होगेल, बैंक सब कुछो बन्द होगेल रहे । सब जानाके अपन अपन घरमे बैठेके रहे। आ इ भाईरस अलक न जाहिया त हम नौ क्लासमे पर्हैत रहली, भल आठ क्लासमे आठ क्लासके अन्तिम जाच न रहैये, उ जाच हमनीके अन्तिम अथि रहे का उ बीषय रहे । त उ हमनीके कथी अलक कि कोरोना भाईरस आगेल हौ रे उ जाच न होतै कहके। त न होलक उ जाच हमनीके उ जौन अन्तिम जाच रहे उ न होलक त हमे घरे आगेली । आ उ घरे ऐली त छौ सात केतना महिना हमनीके घरही रहेके परल। आ घरे रहली घरे भित्री बाहारा न जाएके कहबो न जाएके । आ इहे कोरोना भाईरसके मारे पूरा देशमे हाहाकार मच्गेल रहे । सब कुछोंके दाम एतना बढगेल रहे कि किनेला साफा हमनीके दासा लाग जाइतरहे। आ दिनभर घरमे बैठले बैठले बैठले बैठले हमनीके दिमाग खराब होजाइत रहे । आब उइहे दिनभर मोबाईल चलाइत रहली परहाइयो उसङ्के सब बिगर गेल रहे सबके । पैसा सब केनहू सब खर्च होइत रहे खाली केनहूसे कमाए कमाए नसकैत रहलक अदमी सब । आ उ कारणसे केतना दासा लगैत रहे अदमी सबके ।